Raha misafidy aho aloha dia aleoko alika, satria ny antony a, ny alika mora tezaina, mora former-na, mora ampianarina, dia sady azo hatao namana akaiky tsara mihintsy ny alika